Toh sohõ araŋ na ay hã no, boro da, matekaŋ bora da go da. Toh sohõ da ni koy wayboro ceeci yaŋ doole no ma kay, ka furo boray ra ka haŋ ka ma hay, mate no bor wane, a daa go da, da haali hala a gonda daa hanno wala a sinda. Toh da ni ka hã boray, boray ga laasabu ni se da ni du barfo ni hã, ihinka, ihinza, toh mate kulu kaŋ te ni ga du barfo ba a gonda daa laalo no ni ga du baŋkaŋ ga cii a daa hanno, boray kaŋ yaŋ mo ɲganday boori i ga ci a da laalo. Toh ni di da ni hã i ci ni se daa hanno, matekaŋ no za kaŋ hiijay wo aloomar kooni wane no, manci haŋkaŋ i ga te no hã yaŋ si a ra, yawo mane ni ga koy ne, ay di wance kwaara ize, wala wane kwaara ize ay ga baara. Toh haikulu ga ba hã yaŋ doŋ araŋ ma care fahimtawa ka bay, matekaŋ go ga te da matekaŋ bora daa go da. Toh da ni hã i ci ni se matekaŋ a go da ni bay, toh i ci ni se ni bay matekaŋ go da toh ni di ni ga hin, toh ni ga hin ka hiiji araŋ ma ka gwaro care boŋ baani samay. Toh ni di, zama hiijay wo haraka kala suuru no, hunkuna nda suba wane no manci haŋkaŋ i ga te no i ma ne way a'a wane ay di wance kwaara ize ay ga baara shikenan i ma koy ka te ni se, a mana te.